איך קוק מיין אימעיל בערך אפשר פיר מאל א טאג. <hesitation> יא, ווייל איך ארבעט נישט מיט אימעיל סאו איך קען נישט קוקן מיין פערזענליכע אימעיל אינמיטן טאג סאו <noise> ווען איך קום אהיים <hesitation> אפשר פיר מאל.